Një lavastovilje është një makinë që lan talurt, qelkj dhe posatën për ty. I vendos pjatat e pista brenda, shton pak detergjent per talurt, dhe lavastovilja spërkat ujë të nxehtë mbi talurt për t'i lan. Pasi të heqë papastërtitë, shpëlan gjithçka dhe i than talurt